<hesitation> Kaofa magnady tapis misy tasy regny ndraiky, <hesitation> matetiky zegny, igny le <hesitation> party <hesitation> party antegnantegnany igny zegny somary lômagna ragno hely, lômagna rano hely de ake amle misy tasy ake zegny <hesitation> asegny savognyo de avake kosehogno de amp- de kobagnina, de izy voakôbagna igny zegny de <hesitation> atapitapy tsy elabe pf malaky megna izy koa party hely ake fogna no.